नीदरलैंड रो संस्कृति खुलापन, नवाचार अने समानता पर आधारित छे। डच भाषा आधिकारिक होवे, अने समाज में धर्म री स्वतंत्रता छे, परंपरागत रूप सै प्रोटेस्टेंट <hesitation> अने कैथोलिक धर्म प्रमुख होवे। डच लोग सीधापन, स्वतंत्र सोच अने साइकिलिंग प्रेमी छे।